أي الزول ممكن يتعامل بدون انحياز لي <hesitation> نفسه ولا لي <hesitation> مجموعته، لكن فاهم إنو الحاجة دي ممكن يكون فيها صعوبة، لكن في أمثلة كتيرة للتصرفات دي في التاريخ، زول بيختار الحاجة المثلا بتفيد غيرو ولا غير مجموعتو لأنها هي الحاجة الصحيحة وكده.